بختار إني أكون ما ني مضطر للأكل لأن الأكل يحتاج تحظير ويضيع وجت ، وإذا ما كنت مضطر له تجدر أنك <hesitation> تساعد يعني تركز علي أشياء أكثر أهمية ، تجدر تساعد غيرك في عمل ، تجدر تستغل الوقت هذا في أشياء كثيرة ، تقضيه مع العائلة مع الأصدقاء ، يخلي حياتك أكثر إنتاجية ، أكثر سعادة ، يعني <hesitation> أتمني إني لو أستطيع إني أكون ماني مضطر آكل.